Kolontsain̈y ndrô Kôlômby àby io zen̈y maro karazan̈a koa. Irô zen̈y karà fatôny hisaka tôn̈o zen̈y irô misy karinavaly ndreky fesitivaly zen̈y atô ndrô. Avô resaka fandokisan̈a zen̈y ten̈a mampalaza irô hisaka faritry, hisaka tsinjaka, resaka lamoziky koa.